ଜେ ପରୀ ଜଡା ଵାଯୂ ପରିଵର୍ତନ ହୁଏ ସହୀ ପରୀ ପକ୍ଖୀ ମାନେ ନିଜର। ବାସୋ ଛଡୀ ପ୍ରଭାସ କରିଵା ପାଇଂ ଭାରୀ ଥାନତୀ ପ୍ରଭାସ ପାଇଂ ସେ। ମାନେ ବହୁତ କିଛୀ ଚିଂସର ସାଜ ଜନୀ ଥାନେ ଜେ ପରୀ କୀ ପ୍ରୁଥ୍ଵୀର। ଏଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମୈଂଗ୍ନେଟିକ ଵେବ୍ସ ପୋଲାରାଇଜ ଲାଇଟ କିମବା ପ୍ରୁଥ୍ଵୀର। ଭୂଗଲୋ ହିସାବରେ ସେ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରଭାସ ପର ପଥ କୁ ନିଶ୍ଚାଯ। କରୀ ଥାନତୀ ଏବଂଗ ନିଜର ପ୍ରଭାସ ପର ଜଂତ ପହୁଂଚୀ ଥାନତୀ।